Ino, ino peyutu, cuali mochichiua ca ino, quenamatiua, eh, tonontzi que chichiualo pa ino hasta chile cupepetzin, ca ino chile cupepetzi ca ica cuali, o ca, ca bielic, ca bielic, eh ca, ca yetzintli, eu mochichiua ino peyutu ca, ca chile huajillo, ca cuali noyihqui, tetlahtlacoyah tocniuo, to, totahtzi, tona tonontzi, eh, quichichiualo ino eh, peyutu ca, <hesitation> ca, <hesitation> ca este, <hesitation> pues quichichiualo de, ca ino de chile pupepetzi, chile huajillo, tetlahtlacuyah, <hesitation> nonontzin quemamati machichiualo ma ino cu, ca ino. <hesitation> ca ino ocsepa niquihtus, <hesitation> quichichiuaya nonotzin ca ino, ca ino chile pupepetzi, ca ino este, ca ino coldo, <hesitation> ca ino yerbabiena, <hesitation> ca ino zanahoria, ca ino uxa mocuitia col, <hesitation> o ca cuali te tlahtlacuah antes, antes ca nonontzi ca notahtzi, o, <hesitation> pues tetlahtlacoiya cuando tec- tecpia nic notahtzi quipialo ino tomi, ino centuvo, yehua quicoualo ino peyutu, oyaca quichichiualo nonontzi, para titlacuasqueh, para, para quiemah cuali ticateh, ca, cano tocniua, ca nonontzin ca notahtzi, <hesitation> ec, quiemah nic nic, quiema ec, cuali quichichiualo ino. Nonantzi ino peyutu, ca, ca bielic, noyeque, <hesitation> pue, pues mas que nada tonontzin quiemah quimahmati ino, quiprepararusqueh ino peyutu.